أكيد أكيد عايلتي وأصدقائي هم أكثر ناس راح يحبون يساعدوني في بناء هذي المستعمرة، طبعاً لو هذا الشي حقيقي يعني، فأولاً أختار أمي ثانياً أختار أبوي ثالثاً أختار أختي الكبيرة عشان أحس إنها شخصية حكيمة وصبورة مرة وهذا الشي يحتاج صبر، رابعاً أختار أخوي الصغير لأنه مرة مرة حنون علي وراح يساعدني وراح يحس فيني إذا تعبت، وآخر شي صاحبتي المفضلة سارة.